To Algeriya kam, kujje ko mi andi, ɗo haala finata maɓɓe, kanjum woni diwan, diwan ɗo, kanjum wonata, kanjum wona, kanjum, kanjum woni e kujje ko hokkata, ko hokkata koɗo, kujje ko wattay ɓe jaɓɓoo hoɗɓe kadi ɓe njogo ɓe.